Kiela’ ba jö tö kö’ i juii ii jö tö xen, e tá’ kä lló’ e tá’ xoñó’ e tá’, la ku tá’ jö i náá’ xiñó’, la ku jö tö jü, la ku jö tíi’, la ku jö dxóó’, la ku jö kú, e la ku tá’ jö tö i náá’ xiñó’ re fáá’ra, i tá’ kä llóó’ jö, kä je nuu, jyn tö laa’ jyn tö náaá, jyn tö gióo’, jyn jö tö i jú, jyn jö bɇ, la ku jyn dxóó’’ kö la ku jyn tö i tá’ ka je nuu, la ku jyn tö i tá’ ä’ jmyy kö’ la ku guó’ tää i tá’ ä’ jmyy, fɇɇ’ ‘nɇ i tá’ jenuu ba fɇɇ’, myy kö i tá’ llóó’, mara mýy a la ro ka juy wÿy jé ün maraa myy.